Ny fomba i- hagnajariantsika mba hampaharitsy ny pomme de terra zany na hoe ovy mazava hoazy ataontsika agnatin'ny congelatera, fa laha ohatsy ka apetsakitsika am'masoandro igny tsy zakany satsia mafana i de lasa miha-malemy de m- misy holitsy agnatiny ao fa laha ta- ajaritsina agnaty congelatera izy maharitsy i amin'igny na agnatin'ny roa herinany na telo herinany farafahatarany.